Laha araky ny fahafantarako azy manokany de misy karazany roa zao gny fia amin'ny firenena misy ahy, ao gny fia an-dranomasina de ao koa gny fia an-dranoboka, de maro mihoatsy an' izay am'izay ny karazan'ny fia.